Ciudadpe ñanoi, tikio nueva yok, londre paris, santa cruz, cochabamba, sucre, la paz sangai buston buenos aire cordoba, teta misiretavae kuapegua, atacama charua, mbia guarani mapuche, ava guarani, itonama, chiquitanos, ayoreo, guarayo, chane jujui san francisco.